Nrl grandfinal hanuaboinai, ainuinum ga- rumai gadara aitam bena, lau, tadigu merona, ema taumai ruais aheatu bena boom box lau imaguai. Emoru toma, tai- tadigu keken na seh eabia. Bena merona, ena mero ehenia. Egwa badogoa ia, <hesitation> sipaka dainai dabai, baine toreis bena, bahenia lou. Toma ia heina boom box eabia beh sea hediba. Gau eabia bena eheau boio ela hanua. Nala tamana naha maoroa ruma taudia naha dibadi. Tadidia memero bona keken dan naha dibadia, baie adibaia heina kohu baie- baine lou laia, toma, selou laia. Orea bona bamogu memero seh, eha maorogu aola, taravatu taudia baitadia bena baha diba- baha dibadia. Bena ia kohu davana baine lou laia ieva, lasi, iana baita kokia ina, community lalonai bainela, edekai enoho gabunai, baine noho. Toma first ah nanadaia beh matamanai ah nanadaia beh egwa ia gauta seabi. Toh lau bamogu merona naha maoroa mani oiem, turn ma oa- aha maoroa Gaube, eabia ieva lasi. So bamogu merona seh ea maoroa beh egwa gauna, eabia toma, kakana ehenia. So matamanai naha maoroa beh egwa ia asi dibana gauta. O gabeai bamogu merona seh ea maoro beh egwa eabia bena, kakana mero vairana merona ehenia. So vairana merona seh eabia na, seh noho. Ia murimuriai enohom. So sinana tamana, ena, taihudia aha maorodia toh- toma, henanadai namona ta iava, gwau maoro namona ta dan, semailai beh, orea egwa namo taravatu imanai baita ato benda, taravatu seh baine, gaukara laidia. Toh naha maorodia, lasi, ia baita naria. Kohu eabi merona baita naria. Kohu baine lou laia, dabalao gau davana baine, boom box davana baine heni ieva, lasi, ia baita abia taravatu imanai baita atoa. O idia sibodia daka baie gwa, taravatu imanai baita atoa, dia sibodia edia, hereva baie karaia. Euram ia metau baie henia eva, baie lokaia ieva, heina idia sibodia. Toh lau heuna gabuai beh, asi nauram, kerere o, Bese lalonai, helai namo, hadikaia dainai, nagwa, namo, vada kohu sibona mo, lau nauram lagu kohu, kohu mo baheni lou vada, gau boudei baine ore. Toh ia harihari na, inikai senohom. Iana bese egwa las ia ela, ena hanuai noho. Toh emaim, memero egwa eitaia na dabadabai emaim ruma, ma, elasi loum dabadabai. So nega momo dabadabai natore isim beh, na nariam toh iana, lakiai lagu, marere eitaiam beh, hehuninai mautai etoreisim bena, <hesitation> marerem. Toh asi nalaloa boiom, sinana tamana dan naha dibaia, egwa baine- <noise> bainema bena baiea dibadia. Toh lau ia sinana bona tamana seh ea maorogu oi sibom baola ia baitaia toh, sinana bona tamana naha maorodia heina dia lagu gaukara. Lau kohu biaguna. Ina umui natumui seh eabia, ia ehenia, dainai, ena gaukara. Iese beinela ia beine itaia, kohu bania lou laia. Unubana na rakatania. Naha maoroa namo, gauta las, vada unubana na rakatania. Euram baine mailaia, beine mailaia. Toh lau hanua, tauma badadia vada, idaunega naha dibadia. Ia basine maim inikaha, bona kohu beine, lou laia kohu biagunai, ia bainema. Lasi neganai ia unukai benoho basine maim. Sos, orea lau eha maorogu beh dia hari beh, dia edia gabuai enohom idia dan ma, murimuriai enoho ema, inikai enoho dainai, auram, idia baia kokidia heina tanoai. So sinana tamana naha maoroa sinana tamana egwa, idia dan ekamonai ebadu dikadika. Badina bamogu ta ena, telephone dabu beh iese eabia toma, seheni lou. Ma hari beh lau eguai boom box ai ekara. Namo.